أفضل فقدان مفاتيحي لأن تغيير الأقفال شي سهل جداً بالنسبة لي أما هاتفي المحمول فيكون فيه الكثير من <hesitation> المعلومات والإيميلات والأرقام الضرورية جداً ولا أستطيع أن أستغني عنها بهذه السهولة.